Gn'imprimante koa zany da natao hamoaha raha boka agnatina ordinateur izy io. Gn'ordinateur zany ahitavatsika hoe misy sary ohatsy, da misy soratsy, da misy karazan-draha ao hitanao ao ka tianao havoaky. Sary vo soratsy moa gny matetiky zany miasa aminazy. No hitanao ao igny ka tianao havoaky taratasy ampelatagna, da imprimante tiky gn'ampifandraisina aminazy, manao impression zay gny fizaka anazy, da mivoaky da mivadiky ho taratasy gny raha hitanao agnaty ordinateur ao.